كنت هختار اني أكون موسيقار مشهور عن أني اكون رياضي مشهور لأن ال <hesitation> موسيقار عنده أفكار بيقدر يوصلها من خلال الموسيقى بتاعته وعنده كمان حرية محدش يقدر يتحكم فيه يعني هو حر وبيعبر عن حريته من خلال فنه